Iya insya allah besok ni kan kita pasti rapat masalah rapat negeri saleman rapat menyentuh adat negeri di desa katong ini di desa saleman ini upacara adat umpanya mau bikin upacara adat harus iahulo marga samua marga dari marg aloatuan, makuituin, aloahiit, upuolat, ialuhun, makatita harus upacara malahula tahu upacara adatab harus kumpul samua marga souso abis. <hesitation> terus harus nipi uri, lanipitua, sageru, lahula aitamun matau hulahula haumalu malusia mala hula kahuwa terus lahula cakalele ale'e kiyahan cakalele upacara adat hula cakalele sou hula hula kahua kahua pribadi tutu hula kahuwa umum malamanimi lali sian lahula kahua ita sakela sakaela la kalo pupurina manimi lailoi pia lahula upacara adat masaleman kan tapasiam insya llah kalo memang hulani tarusi au hulan tutu minggu ulan la terserah tutu patinua tolo terserah tapi ilain dari pada upacara lele kumusi upacara adat umpama cakalele, kahua yahuloi kalahula kalui ii lahula kanjara. Lahuloi kanjara muka pepiti lotihasanin tia paloi i siam alusia laloi bisa musila kahua a, bisa la cakalele terus lahaulo lahula lahula adati musti lokahuri lahula loiasisi tarus lahula lutulasan moo lahasa wali sawali lahalama orang tua tua halus halung gaib gaib halusu maima bisa adatam sinihan sinoluntau hula adat lalo cakalele insya allah jauh hakamasasen masini musia tua tua adat ni male usi alangan na bisa kerjaan adat nainia nia tarus tiap tahun masakeperluan adat sian heu selalu kahuri i ula lamala tua atapi bukan hinu utula museni koa yang penting tau upacara adatam terus masih ada kahua a lacakalele tutu lesa loi lauloi manimi lahula kalohi homanimi sapu kahua sou hula kaloi <noise> <hesitation> kapukalo su malakahua kosa helai terserah tapi lakarja <noise> poti esa san poti numa uta usupacara adat am inian tapasiam <noise> intarianam kaloi kahua cakalele. Kanjara terus tarian tarian adat naminian nam oharupu tiasani adat lalesa huara, tarus adakala saelahakakukura siam tausiam adat mai inian tapasiam jadi manyaku adat tam harus adat umumam usaha uri tutulimata loniu husa husa lesi luin mahula lutunima lutuhoin tahu ruda adat tauru halota haumua inian harup adat inian berarti hamua inian tahu uli tati luin tati kalo haulo sula upacara adat amsolasa nilutu sou atur hasawali, hasawali so siam makapepetila cakaleli cakaleli sou nimanimi loho sakaele so kahuale, kahua adat lamlutuale barutu manimi kahua umum sebpa tati pakian adati san san kalo loi tarus lakahua sokapma poesa sankalin lahula kaloi, kaloi so bisata kanjara kanjara <hesitation> tarus kalomemang suselesaile ya adat selain tunda haleu titaniyeu ala kalomemang soparlu adata la hulaaleu harus persiapan persiapan bahan bahan adat luin uri'i nituak abis san san abisbarubi pekerjaan adat tanyeu. Urin laloka uselati marga laaturni niacara iahela laura margasian laloka uri, margasian lahula lahulasian tutuni upacara niyeu siotala cakaleli, tarus upulahula kahua <hesitation> selesai pilatahula kaloi kaloi bisataula latarian lelakiha ambersukur kalopoia khususnya icakaleli kahua, tati lalohi tati kanjara yah sudah jadi liawaktu wakawaktuam kalomemang acara adat ha harus ami tarian sanharus laulan ame cakaleli.